باش نصلحو تريكو كناخدو التريكو كنجبدوه مزيان فوق شي طبلة كناخدو المصلوح كنسخنوه شوية كنبداو نصلحوه فتريكو اللدين الصدر نصلحوه كامل و من بعد كنطووه بشوية باش ابقا مصلوح و بقا مزيان